إيوه طبعا ممكن أقولك تلات ارقام، أول رقم عشرة تاني رقم مية تالت رقم خمسة وعشرين، لو هنجمع العشرة زائد مية زائد خمسة وعشرين هتبقا النتيجة مية خمسة وتلاتين، ناتج جمع التلات أرقام دول مع بعض.